hljómsveitin vök er flestum Íslendingum

sveitarinnar fer ört stækkandi utan landsteinanna nýverið hélt vök útgáfutónleika í Iðnó vegna útgáfu

unnum músíktilraunir tvö þúsund og þrettán búa til meiri tónlist svo við gætum spilað og svoleiðis svo í rauninni vatt þetta upp á sig og hefur verið vegur upp á við var eitthvað augnablik hjá

með þessa nýju plötu við erum að fá rosalega rosalega góða tilfinningu

mikið streymt af þessum nýju lögum undirtektirnar hafa verið mjög góðar sérstaklega líka

heima við höfum ekki fundið fyrir svona en samt svona þú veist fólk hér heima

að segja ég fíla þetta

byrja að hlusta við gerðum okkur alveg grein fyrir að þetta væri ekki allra þannig að við vorum klárlega búin að taka það í sátt að þetta væri

ekki allra en það er ógeðslega gaman að fá aukna hlustun á

að fólk kann að meta þetta algjörlega talandi um létti nýja efnið ég myndi segja

léttara er það meðvitað skref eða eruð þið bara glaðari í dag við gerðum plötuna í London og það var mjög mikil hitabylgja og svo gaman að spila á sveittum

stærðin skiptir ekkert máli já rétt fá að njóta sín í nýjum búning á laugardagskvöldið því þá setur Menntaskóli í tónlist upp kvöld tileinkað forminu með atriðum úr ástsælustu söngleikjum

þetta er hinn nýi Menntaskóli í tónlist sem er að stíga

þarna á stokk með sitt stærsta verkefni til þessa þetta eru brot úr sex af þekktustu söngleikjum veraldarsögunnar

söng og dansi og bara öllu sem við á að éta það sjáum við samstarf leikara tónlistarnema

jújú og við erum með

að vinna með okkur að þessu

að þetta verður sérlega glæsilegt held ég skólinn er á sínu öðru starfsári núna og fyrir þá sem ekki vita þá er þetta sameining Tónlistarskólans í Reykjavík og Tónlistarskóla f í h sem gefur mjög mikla möguleika í breidd það eru krakkar sem eru að fást við klassíska tónlist djasstónlist og popptónlist

má geta þess að við erum að fara af stað með nýja

þannig að það

og músíkölsk breidd sem hefur ekki verið í boði í íslenskri áður sem þessi skóli getur boðið upp á